Kia ikɨreɨ yave ojo tenonde jaeko oikatuta mbaere oparandu, oikatuta mbae oja, oikatuta mbae oyapo jare jokuako ipuereta tenonde rupi ojo oiko supe jare opaete mbae oëkavita supe oyaporeve kavi okua reve yave